Aba- abaana aba- ababa be'isonte nyoowe rundi abanyinentoo rundi aba isenkati nyoowe rundi abanyinaruumi nyoowe, niine abaana baana. Ababbiri <hesitation> nkiira kubaroola buli kweezi kandi ababiiri abandi, abo, nkira kubaroola buli kumaliira okw'omwaka obutuba ne'tuseemeza ekiiro ekyokutandiika omwaka omuhyaka.